Nare rcazruka gapa’ becw que no bich es que bich luegh rkáma loh mez txi queity rchy-glazdia´ lueg rzánmah guitx xtenma, lueg rxunyma ra thëxma tëxyu chi ryan ra gytx tëxma o nu vez runma rniama zas gyuma lo xcomidu, zas gawma, chep´ ma lo mez rzandi ma ra gitx xtenma, ra lo estuf ra, do si xi gyzanu stenmani, einty becw txay ru na’ becw pur zi rculoh ma yúh rdush ma bueno nu vez rak ga ma nla va per val gy chiel mieti´gyculoo zak la mah chi queity ma gak ma la, txi rcu lo ma te kat yed buny mal gyw kat gy bany buny, buny mal ruliznu rak vema runyma viz chi r-seny th ni r-seny ru lizw, hasta ra buny xhab´ rak vema rzeny rak ve pa miethy, chi guenias na par gapu´la mah, r-sane ma liga latz gyculoma liga latiz a chew chi zakruw zanama bueno zh´ gava gy dhdyw xi gawmá th txi gaw zakmáh einty bích ziga mbee ru bích, kápa lo bích coor gaw bích nu’ vez.